Alaa, tawi potnoomi yahde to Mars to ko balɗe seeɗa ko noon wonti hakke hitaande, mi yahataa ngati mi holaaki tawi nguurdam ina wonde to Mars to hakke huunde juutde. Kadi yimɓe ngalaa toon, golle am ngalaa toon. Ɗum noon mi haytan yahde.